إذا <hesitation> أبي أعرف شخص بشكل أعمق يعني أسأله سؤالين يعني أسأله وش أكثر شي تحب تسويه في وقت فراغك؟ وإيش أكثر شيء حججته في حياتك وكنت فخور فيه؟ هذولا السؤالين يساعدوني إني أعرفه بشكل أعمق وبيعطوني فكرة عن إهتمامات الشخص وتوجهاته في الحياة